هل من المهم دراسة الرياضيات، أم أنها مادة عديمة الفائدة؟ لِمَ أو لِمَ لا؟ دراسة الرياضيات مهمة، لأنها مش بس حسابات وأرقام، بل تعلمك كيف تفكر بطريقة منطقية وتحل المشكلات الرياضيات تطور مهارات التفكير، وتخليك قادر على فهم أشياء كثيرة بحياتك اليومية حتى لو ما استخدمناها بشكل مباشر في شغلنا، هي تعلمنا طرق التنظيم والتخطيط